:Mor :on 'ble 'gbalor :on 'ble :blii', <hesitation> :ka :an 'bhorn-a eh 'ye-a :on yubo:, :yee' dha :an-a' kitchen ybei'-a 'yor-eh 'do :on :ya :bhala' fluh+, "on :ya :bhala 'de :on 'ye eh dii-deh 'nyi ti-a klehkpeh bo, :on 'ye eh dii-deh 'nyi ti-a klehkpeh bo, :mor :on :taa 'de yi-a 'jeh 'de :an 'bhorn :on 'ye-eh dii-deh+ 'nyi 'gba dii-deh 'kwa 'de :on 'kwa :on 'ye-eh 'nyene-dih 'dhu-dih, :mor :on 'yle :on nyni 'o 'gbu-worn: :gwie' :mor :on gola:-dih eh mu 'de :yi, :mor eh 'ye on-a 'jeh eh mu 'de :yi eh :se-' :on :ple 'i, :mor eh 'ye on eh 'ye :on dii-deh+ 'kwa dha :an kpa-a <hesitation> eh mu 'de :jiin' :ya eh 'ye 'o :on bo yi eh :se-' :on :ple 'i, 'dhu-dih-eh dii-deh+ :dh a eh :ne-dih-a 'cheh, 'cheh 'dhu-dih-eh dii-deh+, :yee' :dha <hesitation> :due' 'do :wor :on 'nyi-dih-eh dii-deh+ :yee' eh mu 'o doh yubo: